India ni ɓe mari nyamdu sosai <hesitation> wala leddi ya'riɓe ɗu'ɗugo nyamdu ha duniyaru, nyamdu maɓɓe ni ɓe ɗo mari nyamdu sosai, <hesitation> ɓurna nyamdu maɓɓe pat irin ɓikkoi leɗɗe ɗo un, bana bo toɓe defan ɓe ɗon naftira be bana kayan kamshi ɗo irin bana curry, kanamfari, ko ya'zawa, ɓe ɗon naftira be mai sosai ha pelle mai bo ɓe ɗo nyama liɗɗi ha pelle fe're, ha pelle fe're bo ɓe ɗo nyama bana kusel, ɓe ɗo defa, ɓe ɗo waɗa bana pizza, ɓe ɗo waɗa bana bugger, bana breadi, ɓe ɗo waɗa bana cake ɗo ɓe dinga nyamugo, bo ɓe ɗo defa malori nonnan ɓe dinga nyamugo ɓe nyama be takai fu, ɓe ɗo nyama liɗɗi kecci ɓe ɗo defa sosai. So hamɓe nyamdu maɓɓe sosai un ha India, bo ɓe ɗon yiɗi irin shayi ɗo sosai.